Eh, sta chì a l'é unna domanda che à un italian fòscia no besorrieiva fâ. Into senso che... Ben, ô diggo pe scherso. Però niatri l'Etiòpia l'emmo colonizzâ e à parte o fæto che anche da coltua vea no se semmo ninte. A-o manco, mi no ne sò ninte. <hesitation> L'unica cösa che sò a l'é che fòscia l'italian un pittin o l'é ancon conosciuo pròpio in raxon da colonizzaçion passâ de quello stato da parte de l'Italia.